Los ossus panda comin namás que bambú. El ranchu esti hazi que tengan mu poquina huerça al sel una manduca con mu poquinu miajón, polo que están quasique tol tiempu manduqueandu i resolgandu pa condural las sus huerças.